من احد يكلي لون من احد يكلي لون برتقالي يجي ببالي البرتقال اكثر شي شجرة البرتقال اللبس الي لونه برتقالي